<hesitation> נוקלעאר וואפן וואלט שוין געדארפט זיין א זאך וואס טאר נישט עקזיסטירן פון לאנג, אבער ס'איז נישט מעגלעך צו מאכן אז ס'זאל נישט עקזיסטירן. <hesitation> וואס מ'קען נאר טוהן איז, האפן און בעטן אז ס'זאל נישט צעשטערן גארנישט און ס'זאל נישט צונעמען קיינעם'ס לעבן